Raha very amin’ny tanàna vahiny aho an, dia ny zavatra ho ataoko voalohany dia manokatra Google Maps. Mijery aho aloha hoe aiza ho aiza no misy ahy an ary aiza no tiako aleha, dia miankina amin’iny toerana tiako aleha iny no ahafantarako hoe aiza ny lalana tokony <hesitation> tokony zoriko. Raha ohatra moa izany an ka sanatria tsy misy <hesitation> aterineto amin’ny am-pelantanako an, dia miezaka manontany ny olona manodidina aho araka izay azoko atao, ny hoe: aiza kay ny lalana tokony alehako na hoe iza no afaka manoro ahy ny lalana tokony alehako.